Raha ny tena fahasambarana aloha no resahana de tsy azo tratrarina izy raha tsy misy fijaliana, izany hoe mila fiaretana, mila sedra, izay ianao vao tena hoe afaka sambatra.